<noise> Tsy mitsaratsara am nolo aho fa iaho gno mitrandraky azy ao da vita gny fitrandrahako azy da mahazo vola. Avaritsiko am zay koa gny ny tany. Da mahazo volabe iaho da mandeha an-dafy.